Sembilan lime sembilan nam sembilan tojo sembilan lapan sembilan sembilan seratos seratos satu seratos due seratos tige seratos pat seratos lime seratos nam seratos tojo seratos lapan seratos sembilan seratos sepolo seratos sebelas seratos due belas seratos tige belas seratos empat belas seratos lime belas seratos nam belas seratos tojo belas seratos delapan belas seratos sembilan belas seratos due olo seratos due satu seratos due due seratos due tige seratos due empat seretos due lime seratos due lime seratos due enam seratos due tojo seratos due lapan seratos due sembilan seratos tige olo seratos tige satu seratos tige due seratos tige tige seratos tige empat seratos tige lime seratos tige enam seratos tige tojo seratos tige lapan seratos tige sembilan seratos empat polo seratos pat satu seratos pat due seratos pat tige seratos pat empat seratos pat lime seratos pat enam seratos pat tojo seratos pat lapan seratos pat sembilan seratos lime pol